ʻOle, hapalua, ʻekahi, ʻekahi me ka hapa, ʻelua, ʻelua me ka hapa, ʻekolu, ʻekolu me ka hapa, ʻehā, ʻehā me ka hapa, ʻelima, ʻelima me ka hapa, ʻeono, ʻeono me ka hapa, ʻehiku, ʻehiku me ka hapa, ʻewalu, ʻewalu me ka hapa, ʻeiwa, ʻeiwa me ka hapa, ʻumi.